ñakuu ñuu iko´yo yo ra sa sii sii ka in nùù yaa in yo nùù nu yoko nu visi ta miintiu ra ni ntutantiu kontiu nùù nu visi so´ña yoo ra nùù ña ki vii viii ntanti ñaku kuía siaa ha in uni kumi yó´o uni kumi yó´o kisia savi tuku ta tani nti savi kara san´ta yu´va kuun tukusa kuun ña nta in uvi yó´o ha tuku sa kue kue nteta tukua ku´aa ñaka kuña ya yantiu ñuu ntiu